زياره طبيب الاسنان دي يعني مابمشي سنويا بمشي ليهو لمن تكون عندي وجع في الأسنان او عندي مشكلة في الأسنان يعني قد يصادف هسع أنا لي اكتر من خمسة سنه مامشيت لي طبيب اسنان فا يعني ماعندي حوجه عشان امشي ازور طبيب الاسنان الا يكون عندي الم او عندي مشكلة عندي ضرس عندي حاجه امشي عشان كده امشي ازور طبيب الاسنان لكن ساي كده سنويا امشي أعمل جك ما ممكن امشي ازور الطبيب